Parasolo, raha hita amignanjy ndreky e <hesitation> tahon'ny parasolo io, avakeo tsiratsiraka vy madinidiniky mivelatra lay mitagna raviny ambôny iny, karaha an'io.